אִלָּא כַּאן מֻמְכִּן נְכוּן סַמַכָּה כֻּנְת גַ'אִי נְחְ'תַאר נְכוּן סַמַכַּת קִרְש חִית אֶלְקִרְש מַעְרוּף בִּאֶלְקֻוָּה וְאֶלְסֻרְעָה וְסְט אֶלְמָא וּכַיְדִיר בְּזַאף דְּיָאל אֶלְרִחְלַאת אֶטְּוִילָה פֶּאלְמֻחִיטַאת, בְּעְגִ'ית נְחַס בִּחְרִיַּה כְּבִּירָה פֶּאלְסִבָּاحַה וּמַנְכוּנְש מַחְדוּד וְנִתְעַרַף עַלָּא אֶלְחְיַאה תַחְת אֶלְמָא מִן מַנְטוּר מֻחְ'תַלִף וְחָ'אס.